So goɗɗo waɗay ɗerewol, arannde ni <hesitation> mo tefay <hesitation> lekki ki mo waɗirta. Nden ɓaamo mo ittii lekki kin mo taƴii leɗɗe ɗen <hesitation> geɓe-geɓe, mo jiiɓa-ɗe nokkuure woore. <hesitation> Mo ɗala-ɗe kadi ɗe njoora, to ɗe njoorii nden kadi mo naatina-ɗe nder <hesitation> kuutinirɗe waɗki ɗereeji ɗin. Gila ɗon kadi to mo waɗii ɗereeji ɗin jaajɗi, nden kadi mo tokka mo taƴitaƴina-ɗi yahki noone no mo yiɗiri.